वायलिन के तार कंपन होवत हावयं। वायलिन के डोर ल कंपन करे के खातिर धनुष ले तार तक घुमाये जाथे। ए कंपन ले ध्वनि तरंग पैदा होथे। ये स्पंदन वायलिन के शरीर ले होके यात्रा करत। हावयं अउ खोखला शरीर म गूंजत हावयं। अइसे में वायलिन ले सुंदर अउ समृद्ध ध्वनि निकलत हावय।